A día d’oi dessestin allá más de razas de gatus. Según el bandu felinu que s’arresbusqui o se halli, poemus vel angunas delas más sentías. Tenemus: el persa, de jeta achatà i pelagi largu; siamés- esbeltu, ojus azulis i marcas escuras. Mine Coon, grandi i pelùu con orejas pontiaguas; bengalí, pelagi atigrau comu un leopardu; esfingi, sin pelu i piel arrugá; ragdoll, ojus azulis i jeitu doci. British shorthair, robustu i pelagi densu; Scottish fold, orejas arredobrás hacia delanti; abisiniu, eleganti al andal i pelagi cortinu i roxizu.